Namoro manege wa sakai ma rupa kai ngoe ika, nako namoro yang biasa wa sakai ngoji wa sakai manege de paling to magae manege namoro i kekecap. Namoro yang i kekecap mane wa akana moi wa tetetoro ma namoro, sinoto wa si tebini namoro yang i tetetoro si tebini pake akere, nako namoro i tebini wa garam lemong ika, pasala wa garam lemong ika namoro yang wa akana manege wa sinanga ika wa sisinanga Pake gogorono igo- igono. Namoro sinanga manege wa akana i kekecap, harus wa sadiakan ena manga rampah rampah, rampah rampah manege harus rica, bawang merah de bawang putih, tamate de kecap, de garam ika. Rampah rica, tamate, bawang merah de bawang putih manege wa tutuku pake garam ika, rampah yang wa tutuku wa sisinanga ika wa sinanga ma rampah manege la i bounu, wa tumisi la i bounu Namoro manege wasi ngosama wa capuru toma rampah ika. Nako capuru la ma rampah dema namoro, ma rampah dema namoro wa dogono kekecap, mage wa sakai manege wa sakai namoro i kekecap, nako namoro i kekecap manege wasi ojomo de bira jajarese loka <hesitation> i jame, soko manege.